انا عندي الازواج تاع الأحذية، عندي ربعة ربع ازواج تا احذية، احذية قديمة و احذية <hesitation> نغ-نديرها للخدمة، و اربع و ثلاث احذية تاع <hesitation> كل واحد و مناسبة تاعو. و عدد القبعات ما عنديش ما نشتيش <hesitation> الكسكيطات، عدد النظارات ما نحتاجهمش، النظر تاعي عشرة على عشرة. وعدد النظارات الشمسية عدي ربعة، ثاني نشتي نلبس النظارات الشمسية و ما نحملش السمش.